أفضل كتاب قريته مؤخرًا هو "مئة عام من العزلة" لجابرييل غارسيا ماركيز. الكتاب يحكي على عائلة بوينديا وعندهم قصة عجيبة. الأسلوب متاعه ياسر جميل ويخليك تحس كأنك تعيش في الأحداث. نرشحه برشا للناس خاطر يعطيك نظرة جديدة على الحياة ويخليك تفكر بطريقة مختلفة. تجربة قراءة مميزة!